Kodi ndiaa jaxeendo kodi kueendo ju tedi io naka'atiundo jadi ko io va'anixi ja kajndoxi kodi kuee uni yuu ndiuu kun yuundiuu u'unyundiuu kodi jiaa kuja iova'axi te nixa'a ndiuu ja kodi ña'a xiakado ja kajndo xi kaada'añuxi te na'a vo'aka ja kuenda uu yu kunyu a uunyu ndiuu ja ku regla ja io va'a ja kajndoxi.